Yautako temitireta jaereta omee yau ia, esa mbaetita yau mbate guaka soo, uru soo, anitavi tembiu lata pegua (pausa)yau esa ipuereta ikavia yanderete peguara.